راح أختار أروح لليابان، أحب الثقافة اليابانية من الأكل إلى الفنون والتكنولوجيا. <hesitation> نفسي أزور طوكيو وأشوف المعابد القديمة والحدائق الجميلة كمان، أحب أتعلم عن تقاليديهم وآكل السوشي الأصلي، اليابان تعتبر مزيج بين الحداثة والتاريخ وهذا يخليها مكان مميز بالإضافة الجو هناك مختلف تماما ، وأحب أعيش تجربة جديدة وأستمتع بجمال الطبيعة اليابانية.